Tegna marina ta tô be raha nivolagninao tamin'ny film araiky namezanao zah igny e ary tiako tegna marigny izy igny satria tegna tsara be hoe tegna tao le hevitra nivolagninao de aleo mbôla tohizagna ndreky izy tsika zahagna soit andeha izaha saison hafa amin'jay hoe mba afantarana hoe ino le tohin'ny resaka satria izy moa le nivolagninao hoe zare nivolagna hoe tamin'ny voalohany mpikamarady t'après amin'jay zare avy teo nifanambady de karahan'jaigny hoe mba tiako hoe misy tohiny zegny le série namezanao zah.